اللغات الي اقدر أتكلم بها حاليا اهي العربية والانجليزية والاسبانية واحب أتكلم بهاي اللغات لانها يعني تبين يعني انه انه انا يعني منفتحة على ثقافات مختلفة وكثيرة واني يعني اعرف عندي قدرة على على اني أتكلم اكثر من لغة بطريقة احترافية وممتازة